וואס א ציין בארשט ווערט גענוצט פאר. <hesitation> מ'- מ'נוצט עס צו פיצן די ציין. <hesitation> ס'העלפט ווען מ'פיצט די ציין, העלפט עס אז די ציין זאל בלייבן געזונט, ס'זאל נישט ווערן קיין לעכער, און ס'נעמט ארויס אלע שמוץ פון די ציין. וויזוי מ'נוצט עס? מ'לייגט ארויף ציין פיץ אויף עס, און מ'פיצט די ציינער מיט עס.